ما مقدار التمارين التي يحتاجها الكلب يوميًا؟ الكلب يحتاج يوميًا تمارين تتراوح بين نص ساعة لحد ساعتين، حسب عمره ونوع سلالته. الكلاب اللي تحب اللعب والحركة تحتاج مشي وجري أكثر، أما الكلاب اللي تكون كبيرة بالعمر أو هادية، يكفي مشي خفيف وتمارين بسيطة